gott kvöld dansinn ræður ríkjum í menningunni í kvöld við ætlum að rýna í tvær sýningar sem voru hluti sviðslistahátíðarinnar og svo verk Íslenska dansflokksins og það er hún Sesselja g Magnúsdóttir sem ætlar að rýna í þessi verk með okkur vertu velkomin takk fyrir það byrjum á

sviðlistahópurinn Marmarbörnin sem stendur að baki þeirri uppfærslu svolítið skrautleg og fjölbreytt sýning geturðu lýst henni í stuttu máli fyrir þeim áhorfendum sem ekki voru á staðnum fyrir þá sem sitja úti í sal sem áhorfendur þá sjá þeir fimm vini á sviðinu vera að brasa við það að færa fram og til baka alls kyns

græjur sem fylgja því að fara á fjöll vegna þess að verkefnið hjá þeim er að flytja fjöll sem er frekar ómögulegt út úr þessu skapast fallegar myndir svona eiginlega eins og myndlistarverk á sama tíma og og dansverk vegna þess að dansinn er orðinn svo breiður þegar maður hlustaði á þau og hvað voru að tala um fyrir sýninguna hvað þau voru að gera þá segjast þau vera

lífskoðun sína lífskoðun sína sem snýst um það að vinna í sameiningu að ákvarðanatökum og nota þá listsköpunina sem dæmi um það og

vináttunni á á samtali og

að einn ráði yfir öðrum

í spuna og þau taka í rauninni spunann

vegna þess að þó þú

sama leikinn aftur og aftur maður sér þetta hjá börnum þau leika kannski sama leikinn aftur og aftur en hann er aldrei alveg eins og þarna er mikil kómík áhorfendur tóku alveg hlátrasköll og öllu tjaldað til bókstaflega við

sjáum þarna fallhlíf það er smjörgerð á sviðinu það er farið út í

í samskiptum við áhorfendur þetta er

í víðasta skilningi þess orðs eða hvað já

samansettur af leikara og myndlistarmanni og síðan danshöfundum og þessi þessi fjórði veggur sem venjulega skilur áhorfendur og sýnendur að hann er alveg til staðar við

erum að horfa á þau þau eru ekki að bjóða okkur að taka þátt en engu að síður er hann mjög þunnur í eitt skiptið var hrópað út úr sal og sýnendur voru hvattir áfram það virkaði bara mjög vel

var hlýtt og fallegt verk sem

að fara á og ég vona að þetta verði sýnt aftur hérna á landi það var bara þessi eina sýning og ég vona að þetta komi aftur hingað í sýningu því

mér finnst að fleiri eigi að fara þarna og njóta gleðinnar sem þeim fylgir einmitt færum okkur yfir í Íslenska dansflokkinn það er

þessi sýning samanstendur af tveimur verkum sem eru gjörólík ef við handa við verk Steinunnar Ketilsdóttur með verk númer eitt sem hún lýsir sjálf sem svona

hvað dansverk spilar svolítið á væntingar og hugmyndir áhorfenda um hvað dansverk er já hún er líka í rauninni að vinna dansverk eins og eins og Marmarabörnin svona rannsókn en þegar maður sá sýninguna hennar þá

alveg horfin þannig að það sem við sáum á sviðinu hjá henni var bara ótrúlega fágað og fallegt verk

vissi ekki alveg hvaða væntingar maður hefði vegna þess að verkin hennar Steinunnar hún hefur mikið notað tal hún hefur

verið mjög pólitísk ekki síst útfrá svona

hvað gerir Steinunn nú en þegar verkið byrjaði hætti maður að hugsa maður bara sat og

naut því að það sem hún bauð upp á var svona bjart og fallegt verk það voru rosalega nákvæmar hreyfingar samt litlar en

sviðið lýsingin var yndisleg hann Bergsteinn er snillingur í þessu

við að lýsa öll dansverk því hann er mjög flottur hann talar um að hann fylgi þeim í öllu ferlinu og það virðist skila sér þannig að tónlistin smaug bara inn í og var bara þarna og hún fyllti allt rýmið og

fyllti allt í kringum mann dansararnir voru algjörar hetjur öll nákvæmni öll svona smáatriði alveg á hreinu Bjarnadóttir sem er tiltölulega ung og nýlega byrjuð í flokknum hún stal

ekkert senunni en maður svona augunum oftar til hennar en margra hinna þó þau öll væru að standa sig vel af því hún hefur svo sterkan

gerði þetta svo áreynslulaust

lítill lækur það flæddu nýjar og nýjar hreyfingar fram og og allt var einhvern veginn fallegt yngri dansarar áttu svolítið sviðið þetta kvöld bæði Una sem þú nefnir og Erna Gunnarsdóttir og Sigurðardóttir þarna inn í hlutverk Ingu á síðustu stundu þetta var svolítið kvöld dansara af yngri kynslóðinni já

svolítið svona nýr flokkur fyrir mig sem er búin að horfa á mjög mörg verk með dansflokknum ný andlit sem ég sá og nýir nýir líkamar sem ég sá og það má kannski ekki gleyma áður en maður færir sig úr þessu verki að búningarnir voru ofsalega fallegir en við skulum færa okkur yfir í myrkrið það er pottþétt myrkur verk Ernu Ómarsdóttur og Valdimars Mássonar við tónlist Sigurrósar allt öðruvísi verk þar ríkir svona drungi og myrkur eins og nafnið gefur til kynna hvernig þótti þér það stykki þessi sýning var þannig að hver og einn áhorfandi gat mætt og og tekið

það sem hann er staddur í sínu lífi það sem mér fannst verkið hennar Ernu hún er að fjalla um myrkrið bæði þetta fagra myrkur

myrkur og allt umlykjandi

í huganum okkar við sjáum þarna reiði við sjáum ofbeldi við sjáum örvæntingu við sjáum dýrslegheit sem reyndar fylgir Ernu oft mjög mikið og það er ákveðinn hreyfiforði sem hún hefur tileinkað sér

maður sat svolítið

verkið var búið þá þurfti maður svolítið að draga djúpt andann og aðeins að jafna sig eftir en þetta er í rauninni hún hefur sýnt ekki alveg þetta verk en svipuð verk tvisvar á undan og það skipti samt ekki máli það var eiginlega bara yndislegt að koma að þessu þema hennar af því ég sá öll hin verkin líka koma að þessu verki í þriðja skipti og bara njóta og ekki njóta heldur bara fara inn í það þannig að þetta

kvöld með Íslenska dansflokknum var æðislegt flóknara á það ekki að vera kærar þakkir fyrir þessa umfjöllun Sesselja menningin þakkar þá fyrir sig í kvöld ég minni á að lengri útgáfa af þessari gagnrýni má sjá í texta á vefnum okkar

punktur is veriði sæl